ईरानू खवू पू किशंग खिमा ता किशंग प्राचीन फ़ारसू संस्कृति दरोहारू दिखे दिखानीं बच्या। हुजुगो तंग कवू पू स्वाद, सुगंध, रंगू विशेष महत्व रंजया। आई हुजुगो तंग खवू पू राल, शा, हर्ब्स, दही, खट्टा पदार्थ देशके इस्तेेमाल हाचिज्या। शा पू ले हुजुगो जेड़ू शा, चिकेन, माछली देशके शा जा जाज्या। हुजुगो प्रमुख वयंजन कीमा किसंग कबाब दुष, पोलो दुष, इश दुष, फटीड दुष, गुलाब जामुन दुष, सब्जी दुष। आई तुंगमगो पू हुजुगो द्वा लैय चा दुष, दूध दुष, शरबत दुष आई इत्यादि चीज़े दुष।